<noise> Diji no ane da ziibi matakan iga hinsan da ama haske kan boro ga di iŋga bon sosai. To diji day ba a ziibi no wala kusa no boro foyan ga daŋ hari ka saysay aga ki du ragga ka tuusu kal ama boori, to ni dii a haska ga fatta. Ni dii diji wo mata kan ayga bay da iga te ase nwa. Ni dii ba a kusa no kusa din iga du ragga ki tuu ba ragga no ni tayandi ni dii dina tuusu niga di dijo fuska ga fatta ba niga guna no niga di ni bon sosay dijo ra haray dina tuusiyaŋ din te a se. Sanda ragga kine wala sauran day ba susu yakina no day, niga hini ka dijo din tuusun da, don akan nima di ni bon sosay dinga hari fo guna ni mooharay ga. Ni dii mate kaŋ ay ga bay diji ba day a kusa wala ziibi mate kan ayga bay iga te ase nwa. Amma di mankinga ayman bay day mata kaŋ iga te diji se di manki day tuusiyaŋo din ka kwakwabe ki kusa da ziibo tuusu kika a ga. Ni dii hari kan ayga bay iga te diji se nwa. Ni dii diji wo hari kan iga te ase nwa, Amma di manki wadin ayman bay matakan iga te diji se wo kam zaday kan manki iga ɲuna no ba a ziibi ima ne dijo ziibi iga ɲuna no wala ifono iga te ase wala iga safuun dan ki kara ga no, ni dii diji wo. <noise>